<hesitation> Tekniky hitako mahomby, ary tsisy atahôragna ra ôhatra oe agnatono hany-karazankanigny, vôlôhany izy, <hesitation> tapahagna manify atô matify izy amizay o, tsy maska-masaka ziskagnatigny agny, de avake koa o le raha <hesitation> agnatonôgno agnazy igny, atô-atô- <hesitation> madio tsara be, igny zegny le hitako tekniky mampahômby ary tsy atahôragna ary ho masaka tsara izy amizay fotoagna.